Onkalamwenyo yokanona. uunona ndishi okanona okanima okaanawa. okanima okayolithi. okanima ashike kelipo. ethimbo limwe ndishi ihaka kala keshi shoka taka ningi. kehe gumwe nee okuza momukokomoko goye gokuza kuushona owuna iinima mbyoka wa ninga. nbyoka hashi vulika. kutya pamwe ookume koye tayeku dhimbulukitha nenge pamwe aakwaezimo lyoye hayeku dhimbulukitha. Nditye pamwe nande aakuluntu yoye. Ngame sho ndali okanona nee omuntu nguno ha kala ha vulika. ashike ondi hole oku dhana naanona ooyakwetu. ashike moku dhana kwandje aluhe onda hala ashike ngeno otatu dhana oshipangelo. uunona uukwetu tawuya kungame. naasho aantu ya kala haya ulandje ote dhimbulukwa taya ithanandje sestera kokuza kuushona nkene okuza ashike kuushona ohandi ithanwa sestera. Molwaashoka kehe ashike pamwe mboka ndili onda hala ashike ngeno otandi panga aantu. onda hala ashike ngeno otandi wende aanona uukwetu ndina uuti nda fa te wende shili nee ngee. oshinima shoka ondishi hole nee molwaashoka ondjokonona ndjoka ombwaanawa nayi. Ethimbo alihe ondili ashike ando ote lombwele uunona uukwetu kutya okoskola. otandi wu lombwele kutya. owu wete Tala ngele oyo ehama taambula o panado. Ethimbo ndyoka tatu penduka <laughs> i mean sho tandi ethimbo ndyoka tatu putuka okuna ashike o panado. o panado ndishi oyo ashike opela. wa ehama omutse. taamba o panado. wa ningi okalalo okashona taamba o panado. oh oshiyolithi nayi maan molwaashoka iinima mbyoka oyo ashike nda kala handi kala ndiitula. onda itula oombandi komapepe ndafa ondohotola ngeya. Osha kwathelandje nee ngeyi molwaashoka oshinima shoka ondeshi landula etashi ningi eithano lyandje lyomonakuyiwa. Tashiti okuza ngaa kuushona tandi elekele ndafa omupangi osha ka eta mpono ngame ndi kale ndina ohokwe natango yoku kala nda ninga omupangi. Ndika kale nda vule oku wenda noku kwathela aanuuvu ngame ndiya mone ya- ya- ya ninga ya- yeli ya galukila kuukolele wawo. Tandi yolo nee ngawo onduuvite nawa. Tashiti okuza kuushona ohandi kala nda pandula nonando ondaya moshipangelo tah ohandi kala ngaa tandiipula teti tah uunona uukwetuu. aapangi mbeya sho ndeya tala yoopala momuzalo gwawo gwiilonga. Ohashi pendje omukumo nee kutya oshinima shoka nani aantu ohaya ningi ngeyi. omuntu ngele ota ehama mepunda ohandi lombwelwa nee takuti Tonu osololola ee. Nando osho nee tandiyi ndika dhane opkuza kuunona hoka otandi lombwele uunona uukwetu kutya nwwa osololola yoye. ino lta iinima ya kaka. ino lya inoo iyoga koonyala. tashiti oshinima shoka sheetelandje ndi kale ndi hole aapangi. noku kala omupangi shoka sheetandje monkalo moka ndili paife. tandi ilongele okukala omupangi. gomayego ano tandi nda hala ndi ka kale omundhotola gomayego molwaashoka okuza kuushona wandje ohandi dhana ashike iinima mbyoka ya nika uunamiti.